<hesitation> آج آپ نال گَل بات کرتے ہاں جیکٹاں دیاں کِسماں بارے، جیکٹ کی ہوندی ہے، سب توں پہلے پہچان دے ہاں۔ جیکٹ اک کپڑا ہوندے نیں جو صرف فیشن لئی ہی نہیں، ٹھنڈ جاں بارش جاں ہوا توں بچن لئی وی ہوندے نیں۔ اجکل مارکیٹ وچ بہت طرحاں دیاں جیکٹاں مل دیاں نیں، ہر جیکٹ دی اپنی اپنی تھاں تے ہوندی اے جدوں اوہ موزوں ہوندی اے۔ او اسی کچھ جیکٹاں بارے گَل بات کریں، جدے سب توں پہلا آپا گَل بات کرتے ہاں لیدر جیکٹ بارے؛ لیدر جیکٹ چمڑے نال بنی ہوندی اے، تے ایس نوں فیشن وچ سپیشلی اہمیت دی جاندی اے۔ وِشیش طور تے جوان لڑکے تے لڑکیاں موٹر سائیکل چلا دینے جاں کسی خاص سماغم وچ پہن دینے سن، ایہہ جسم نوں سٹائلش بنا دیندی سی تے نالے ٹھنڈ توں بچاؤندی اے۔ ایزی نمبر دی گَل کردئیے لیدر جیکٹ دی۔